الشفاء نختار الشفاء على خاطر <hesitation> أهم حاجة انك تشفي العباد من الأمراض والإصابات، و <hesitation> وت- وتفيد العباد في تحسين حياتهم، على خاطر <hesitation> تنجم تحسن مش حياة عبد واحد، ام حياة الناس اللي يحبوه الكل، وتنقص برشا ألم ومعاناة بالنسبة ليهم، ب ما ما كان جات أمراض جسدية أو حتى نفسية.